മിച്രോവവേ-നു, ഓന്ജി വസ്തു-നു ശിഗ്ര വാദു ബേച്ഛ മല്പര, ബോക്ക, അദുഗേ മല്പര ബലസുന ഉപകരന വാതിമു। മിച്രോവവേ-നു, തരന-നു, ബലസുദു ആഹരനു ഉലൈരുദു ബേച്ഛ മല്പുലു। ഇന്ഛ മല്പുന ഇരുദു, ബേഗ വാദു ബോക്ക, സമന വാദു ബിസി മല്പര സഹയ മല്പുലു। മിച്രോവവേ-നു, ആഹരനു ബേച്ഛ അര, ഹേഅത് മല്പര, ദേഫ്രോസ്ത് മല്പര, കേല ഓന്ജി അദുഗേ കര്യേലുഗു ഉപയോഗ മല്പുനീരു। ഉന്ദു, സമ്പ്രദയക മല്പുന അദുഗേ ഇദ്ദു, കദിമേ കാല ദേതോമുന്ദു।